اكثر لحظة في حياتي حسيت فيها بالقوة واني واجهت مخاوفي اهو لما كنت مدعوة حق مؤتمر بالخارج وكان لازم اتكلم قدام جمهور جدا كبير فانا عندي خوف كبير من الببلك سبيكنج فوقتها يعني قدرت اني اتغلب على هالخوف بشكل كبير ويعني غير متوقع